أفظل ذكرى يوم <hesitation> ختمت القرآن الكريم، <hesitation> كان شعور عظيم، <hesitation> الواحد كان توى ورع صغير لقى نفسه خاتم القرآن <hesitation> وكل الناس كانوا يحترموني في ذاك الوقت لأني أعتبر دوبني ولد صغير وحافظ القرآن كامل، كان هذي من أفظل ذكرياتي القديمة في حياتي.